A <noise> na xa'na ndaxra jinthe xrunexa xanda jinthe nuna ya ng'e ng'e ga thi thji especie thji gu ndaxra jinthe tjigu ndito baya xinie' thi ndaxa ya <noise> pero a na ya ndaxa xa'na sinexan.